Bintang yang paling to modongo manege okia tomo karna tomo mane wo sahe uwa dokama o ngarumoka jomasi joma gogonika lo tiba tiba wo wo kaika wo toku de wo sahe uwa ma tomo isupu ino a manege wo paling wo modongo karna tomo mane kan ma bia ingoe de ibahaya oli to lo tomo mane tolega oka ai yang oojomo mane lo tolega oka wo bali kabingi lo to lega oka manege yang paling tomodongo karna wo sahe uwa tomo ai ogogere keoka lo tiba tiba wo wo kaika a manege bahasa.